اکساریتا شبد سوچ دیا مینوں اِنصاف دی سوچ آؤندی ہے۔ جتھے ہر کسے دی اُس دی لِنگ، جات جاں <hesitation> پچھوکڑ کے بِنا سمان موقعے تے ہر اک حق مل دے ہن۔ ایہ اک ایسی دنیا دا خیال دِلاندا ہے۔ جس وِچ لوکاں نوں اُنہاں دی یوگتا اتے کردار دے آدھار تے آنکیا جاندا ہن۔ ناں کہ اُنہاں گلاں توں جو اوہ کنٹرول نئیں کر سکتے۔ ایہ سماجک مُول اتے منکھی ادھیکاراں لئی سوچ پرگٹ کر دا ہن۔ جتھے لوکا دے ہر کسے دی برابری دی قیمت <hesitation> منوان لئی لڑائی کِتی۔ <hesitation> اکساریتا ایہ وچار ہے کہ کسے نوں وی پِچھے نئیں چھڈیا جاوے۔ اتے سارے لوگ اک سمان ہوندے ہن۔